Bha hekpa eto a'hirumasa ono, bha arikpemani pirapiri bha hitamata mabho nta humo ntaa eto ma humonsen bho- femn nta mmanum unma orumakum gwan fumeto nyina sooo onanan bhaohora ma gwen jene gwo hooo ee rekpa so nanan bhaohora gwen jene gwo gbohoo ohoo okpaa sogbo nana bhahora ojo yina yina gwenjene gwan jangba gba gba ara e ani guozen ma ehubharoyor bhani ameree so gbonana bha hora bhoven fen fa anum nyeng bha bha bha irumasano bene ora ben ben bha pebhapebho ben bwn bhadamadamo bhoven fen fa num nyen bha nume efoma oraaa rekpenee hanyina bha hekpa iri masahonore hirumasaanor ben ben bhohora habhara bhabuma hekpa sahara bha kubho bhanagg ntoso zebe mma aya gwan ka karame kpan kpanere sogba ora hobo kwenerere hirumasire mara habha damo ameneomenere ozeoro hirumasire aka bheto bhato bhazuma zuma bhoven fen fa anum mgba zen ma hiru masa no bharikpe ora gwena gwen gwa num nkakarame kpam kpam re orara bhahora O ho ovai samo so onanan bhahora bhahora itune etoto se kaku bho ma oyina yina bhoven fotar okorona rofem sa rundemene ara me bhohora ntar dat obhazi evana ma bhaka bhe aven bo yen hona aa sanfa itune aji sirara bh ohora orara itune etoto san si rukor nyi obhazi dat itune ajin ja eme okoro nan joja orara ji damadam obhazi evana asi gwe ora bho da rikpem bhano bhape bha tabho obhazi san surukor egba ho egba obhazi ekpakpa obhazi ukpakpa okpakpa abe a do bhavi bhavi bhavi bhavi bese je kaku etomamani ntere humo enyi hotom san sirukor bha ohahano bha horaio bha hekpa ruton ora gweno ava atar ana mmo humo paretobho ruton se sana reto hoyina bha hekpa eto aaafon adon unwe sa ka ka bhanang bhahora akaka bha kpe bhoveno don unwe aro do kpam nyi obhazi sam dat Sa ha ka kubho bhannang bha ohora, izuma hofene bho ima idạạ. Obhazi osa ofa do ruko. Bha ɛkpa ɛto ạ bhanoo time anosokwe bhani sa kaku bho bhazizia, kakubho bhazizia, kaka bho bhazizia. Mma bhanoo a ithọb sa bha kakubho bhazizia. Bhanoo ɛto ɛmere ɛto a bhanihom, sa bhaku bhoz bhazizia, ahumo a pa bha azono mma apa bha anobhom abe bhaavi sa bhaku bha bhazizian sa bhaku sa bha kubho bhazizia, bhazizia, bhazizia, bha hekabhe ɛgbee, bha hekabhe ɛgbee, nyi obhazi sami, sa bha kubho bhanang bha ohora nyi obhazi sam, nyi obhazi sam, bha ɛgbee a jenanana sanyi obhazi samọ bha hekpa erasi howap sa bha kaku bho bhang bhaohora bha ehuhun je ekubha jem ani re re re mma hekabhe abhọnọọ bhathama hiba ɛrasi sa ikakubho ipa bha reme rikpe, bha ohora. Bhạoahore, sa bha kaku bho bhase bharo ikaạ nseasi re nyeng ayeng asaanum nta ohub re. Nsan nsiruko nthaa obhazi hegiha eha bha rojem nthora ogba vovaana, hothom kwanyeng nta orun vạạ ofi bha kwere obhazi hepa bha rofen hogba unvaans bha hekpa eto a mma anum adobhaavi se ekakubho ehana ohora usa rimerehub ara hemam ba bhakura bhíse bha bha bha uyan ukpom sa bhaka kubho bhanang bha ohora. Hemam eta dat ame heme ovoi ozen rimerehu eta sansebho anum mankana ra onotumo anum nhor ado bhavi nta be bha pabherue bha humo bheven a'ven mma humo bhanabhere rimerehub otar anum nhor ado bhavi heman so kure hemam so tar anum nna hemam somamrere so kure rimerehu bhava bheven a'osi bem bhevi bhevi bhefi bha hitar osi be bhevi, bhevi, bhevi, bhevi, egba egba ntara bhavizaru hozen haovoi hemamaru ntasa ra bhoveb hosi sabha ba bheto oyina ezen je hor utu senabhere senabhere ekereva be esi sekereva be esi hemam iviri viri viri tuiri eto heviza rimere hubharu reme re robharo so kure hevoi oviza bha bha hekpa bhiyon araa araa ara ukuku ukuku otar ame ora ovai a'hohahan ma kubho bha tutua bhevaire bhatutua bhevaire ane mo winaru oraa e bhiyon fim fa bhiyina hekaha ara hepine mabhijian o wino an bhosumareton ame mo sopos ntoro wino bkos Amenemene so nama hora okoko sebharoso okoko sebha roso okoko sebharoso okoko nan bheven bere bha hekabhe egbe ekabhe egbe ekabhe egbe sokoko izizia bhiyon fire ga bhihor ehuare bhi yina epine ara hekaha hekaha sere sahe rara bhahora ma hepine sere saherara bhahora bhahekpa efo aa bhiton fim ukuku gworo vuvuma ezine zinmanire gwo yina yen ara goraragoram bhiyon fire havava bhinsebho bur bha heka bhe araje nta hara nka mfa fi hezi ahezin bhanta bhano bhazen aka bhafi oter kwe bhiyon fireere bhivi ora mora bhiyon a'obe sarataratar hotere afi ntano ahara bhazen bhata hotere bhabemgha bhigonfinere suru unhani bhihon fire ora sun hani bhi- yon fi ora bhiyon a'obeee aniii ntano ano bhazen akubhobha tune hora otumanu ekuma okakubho sokaku bho bhohora anum nka kua oyina reje sekere mamee sebare eyen bhihonererere bha hekpa eto ani bhisasa izin ekubho ehubhahub hanzeno ora ehitam a bhiyon ara izin Ntaraa ehubho nzia ono seva ofi bhusi oze eto joro ta dor mmo sebha uyan kwa ekure mame hanzen bheven bhevi beva efi bhusire bhiton sa bhipina fimene ara bheven osi bha hifam usire okoko si bhevene okoko si bhevene nka ka ntar otumanum oven gwene oko humo hikpo sara bhahinwoone ame rehara nka ntarere bhe he woone sekara bha uhoobhoe aru so woone usire izen bhida bhigon bhiwoo kerep bhiwoo bhiviza bhicooop bhiviza.